Ny fomba fandrahoiko lojy aloha agnamiko manokany fomba fiketrehiko anazy: alanao eky aloha lojy hofainao, tokotomponinao zay raha tokony loto agnaminy de mamana rano anao rano mafana, lafa mandevy soa am'zay ajobokinao ao i. De i mangotrakotraka am'zao koa angano agnatin'ny adiny roa i fa masaky soa i amin'igny. Bakeo alanao tao i de ataonao saosy, de ketrehinao i zany ataonao am'tongolo avao de asianao jumbo fa tsy soa zany ny voamaina laha vao asià tamatesy satsia malaky mavay koa i amin'igny. Laha agnamiko manokana aloha sy de tia magnisy tamatesy resaky voamaina aho na tsaramaso zay na lojy na kabaro satsia malaky mampavay laoky zay. Fa zay ny fomba fiketreha tsotra sady soa ary ataonao misy voanio i lafa misy an'tongolo io miaraky menaky.